Menurut sayo caro dapat tiduk yang cukup ne yang pertamo yo jangan begadang ha begadang ni salah satu faktor yang biso kito pengaruhi kito tiduk lah, begadang ni kenapo kito biso begadang, begadang tu kalua cowok umum nyo dak main game, main game tu salah satu yang ganggu jam tiduk kito lah, yang biaso nyo kito jam duo belas ke asyik an main game yo kan, yo biaso jam sepuluh ke asyik an main game jadi jam duo belas tiduk nyo, a yo cam macam tu, a kalua yan cewek ni biaso nyo main media sosial, main instagram, main tiktok kan, scroll- scroll macam tu <hesitation> pengaruh kito jam tiduk kan, nah itu begadang lah, begadang tu penagruh kito tiduk, dan jugo apo namno nyo aktivitas kito sebelum tiduk <hesitation> contoh nyo kito makan apo segalo macam tu, pengaruh tu buat kito, dak pengaruh buat kualitas tiduk jugo tapi pengaruh buat organ tubuh jugo, kalau kito makan sebelum tiduk, yo secaro sependek penegtahuan sayo, yo sayo pernah belajar jugo kalau kito makan sebelum tiduk itu yo itu namo nyo organ kan masih hidup lah, masih mencerna, masih ini takut nyo. Yo ado penyakit kan kareno kito langsung tiduk habis makan, biaso nyo di jeda dulu, nah kareno tubuh tu merespon habis makan tu dak boleh langsung tiduk nah itu lah bikin kito tu harus cerna dulu kan jadi pengaruh jugo jam tiduk jugo <hesitation> misal nyo kito mau tiduk jam sepuluh tapi kito makan jam sembilan yang namo nyo nasi atau apo kan duo jam kan jadi yo apo lah tubuh tu respon lah supayo kagek tunggu larut dulu makanan gini-gini baru lah te undur-undur jam tu, itu salah satu faktor pengaruh jam tidur, yo itu begadang, terus aktivitas kito sebelum tiduk, apo lagi kito habis olah raga apo gitu kan, yo walau pun capek pasti dak biso tiduk tu karena tubuh tu respon jugo supayo, kayak yo netralin dulu tubuh nyo jangan terlalu capek, otot-otot tegang gitu-gitu, itu lah tiduk supayo kualitas tiduk kito dapat itu harus delapan jam suapayo biso tiduk delapan jam yo jangan begadang, jangan beraktivitas ebelum tiduk, kek-kek gitu misal nyo.